Ahanigny tegna matetiky lafo amny hotel ndraiky zegny ohatra misy pizza regny matetika amny cent cinquent mily eoeo de le vary izy ko rôna fruit de mere matetika lafo de akeke amna cent cinquent eo koa de ny sopy specialy ko soixanty quinze mily akeke.